Izaho aloha mahay mirandrana e, fa tsy dia tena mirandrana matetiteka aho ka. Fa olona manodidina aminay ao, tonga aminaha ao foana mampirandragna anahy. <noise>